Yauwa dabbara ki tukwa itikwa ltha, itikwa timma, itikwa kunai, yaddara ki twa kuma ltukwa ltha dabba babatda jatuka injin ji jamawa jammwa kawon dusa kayaara sukum dabba’arae nan dakui kainjami aji palatawa aray ko akwa kasuku kaa si kasimwa rochinai’vae kaa nacar bina nur dabbaray da sauransu duk maduba mamtda kara kil ba kasi mwa tuka nigan har dabban kamwa ka luka tdu fawae dabba ka’a ch;rigi ma dabba sikwa takira miamwa miso vom ita khu yimi kia nanaa lthan ita mir bina ita kothin misoni ma dabban itaa mwa har dabban kaa chirigi la dabban mi misi ma jaraa tuwa kayi aray ltha ko jarambamzi jaradaa awae dabba gaskiya dabbara tna sosai da kumaa ya’awula hiyerni adi baba’atda wa mi yima yira yamma misukumba dabba ki rochin kwa dabba awi sosai babatna kuma jatukwa dabba ltha kuma yawanchi jeyi jasukum lthara wulli na kutna tna tamwa peda takira dabban tukwan ajimdu’aray ja sukumae kuma jarochin kuma alahamdullai ma’a sukum kwa ya’a mwa hiyar sosai ya’aadamwa asira kowae. Kumaa itikwa timma tikira tuma yada taba fomdawae sara kita watzaa ituka iva kumkaa’tsudae ti fara rabo ti fara rochin tumma ka iyada dulli aba ka aban dumkwa kaa ra sukumbaale tuma kaaronchin tuman kiya rochin tuma ku bwa bor kaka a fati tuma kudaadi ka tambi ka gabirchinni abon kiambova tuma. Tumman janwa tna sosai tumman har ja kulaa kaya tuksae kaya mwa kum tumma aa saadagamma kabora tnummai i dulli tumman dubu kum- kaatufu kaa suw dambuwa yada fomda umvian wa har tummanma emdura ta tai kumma ja mwa tai wulakanchi alai kuma ja wadza’kur isi jai har ki dangdi san kiatuwa ki tuwa sosai kana jammwa wulakanchi alai aray damua duwa ku dulli tuma yadda hondawa iyatno nai dubun tufu kila sukumba waya adai kia ampani tukan ki su kumb glass aray da sauran pbabe area akwa kasuku dambuwa dayi sukuma buhu fodu yi sukumba sauron kabo kaavi tamzir van yadaa fomdawae ci kwadda sukumba dabban agam tsudae agam sudae ki sukumba tamb pathun tambi taminduwae pathun wallahi <hesitation> janbwa jakileba suki ka mavwi wun nigan akwa jar dunya ara di kaka a kaka’arae nukana iri sugan ada faru tuka guwakwa hiyer ma adaa ki’l kimag wae. Dabba ra palth ra ki rochin alahamdullai isi kabak kabo sosai alai har iwi riba kuma na kimwa abohi dagan yiwi sosai kuma sura kama ki mwa ci itikwa dabbar dakwu ki tukwa dabbar ki kwa area kakaara toye babadawae dabbar ki sosai soboda iyada tikka kwa kwama sikatrawae pindi tukwa oiyaaku ajinnadi kwa area kwa area jar; a mai su ka bara binagi jar kwa area jar ki mwa susu su ma jara hui kaya raasu ajida.

Emtukwa tandan see ana tdae kuma dufuwai vwada di kamdaanu kana modu jaa legos jatakwa emtsuka sosai mawula agrikkwa jadasikim agric paal ka sishimda’abor enjin aray kaa had wwom takura sulaa dayi har minigi ka how dabba ava akwa dufawae masukwa kaamwa a dor masukwa yidilli takira yi tikwa dabba sosai kuma abor enjinan jartaa bun injina na kadar dayi yaada gwan lthu sosai wae har ahenyae mafazu wachi da dabbawae ko deguma ne negan isukumba tuma kanda rochinalae inda rochin ka laya araye misidi jegi ita dulli ka lamar activities na avi a kya aray takura a siyaa avia yo baba aray jarye adi kana gamoti duri adi adikan miso kugta fata juba kana kandu mwa’lak wae ninigi monti adi monti palwa adi monti tsudwae monti kuma palth su maakir mwa kanaan dunya palthim kana kuda kisukum dabba arra kiavi, dabba aray ko iri sulaa ka damuwa sudu. Bukatan duniya yauda kullum ahenya fisabillayi kuda giddasi we ga gidi dabban ga sikimba adi miso ganuwa ka baban aray wae ka nigi kaabara dabba kaamchi ama kuma nwy fobariat dabbara kitukwa kam gaskiyaa itikwa ltha soboda lthan jadaasinaa’laa kabo jadi kaa wi riba sosai akwa timba wada kuma tadaamantawae tasandia dabba arae giraa kaarochin ltha aray gira harkaa arzigima siyaa’lan jamwa kasukur buhu ama yawonchin arzigian ta nigan kawi jasukumba ki jama babatdana tuka dabba ja sukumba ltha kagaka’mdulaa aray alahamdullia dabbara kaatukwa itiwa ltha ama kuma dabbara kinu kan daa especialli kwa, tima, emtukgan maakwa buladeka ko sula jadam’na sosai gumaa jing kwa sambia ye jada banachin bukaatangae.